Ny crayon ndraiky raha am- tegna ampiasaina izy, amy resaka fagnanaovana sary igny, misy tsignainy izy de mirakotry kakazo boribory gn- <hesitation> agnatin'i boribory igny misy tsinainy io de de maragnitry izy de misy vodiny ka izy de misy lôhany, de avy amy lôhany ry no manao- magnagno le sary tianao.